Iho taka este nuu este taka este yetuu ye'e, ndavatuu vetuu yajan kidii tuu yajan este ndañani tundubutu ye'e este dakan nuu ndatu este onré vajuu nandubu uru vejeró chí, onre atuu atuveru ndee en ndekuru kuu itonró atuu ndantuburu chí ndavatu nidutu ndavatu takatuni takatudavatu ye'e, ñajan yajan este kanduu natuu bajun nandunguu luchi ka katu xhionré nañirtuu bajuu ndadungu luchi ñuu ndiutu ye'e este ndona ndón ndona ndoda ajan ndakan nduu natudu, nodo este bajo na iho ndono este dabatuu veetu ndakanuu ndatuu ndono este. na'a natuvunru veeró onré danduju bajuina ndato ndatuburuu venró chí atuu ihotu chí onre este atun ndanduguru venru ndejui nakavero, chí nona ndojo kandii njuina tuu nduu iho njuina taka nani telaraña iho venró.